أ <hesitation> افضل طريقة هي تحضير المصفي يكت النقاط الرئيسية، ويتمرن قدام المرايا <hesitation> أو مع حد يثق فيه ، ويبدأ بالتحدث قدام مجموعة صغيرة باش نولي <hesitation> أكثر ثقة، وكل مرة يحاول يواجه التوتر <hesitation> بشجع وش يتخلص يعني من الخوف اللي هو فيه، <hesitation> ويتعود إنه <hesitation> يكسر الرهبة الإجتماعية.